Ël bianch, ël neir, ël maron, ël gris, ël rus, ël blö, ël vert, ël viulèt, l'aranciun, ël ruzin, ël viulèt e pöi co a ie ancura, l'azzurro <hesitation> ël giaun